<hesitation> Fomba fampiseogna kivà firakentam-po amy tômpony zao e, <hesitation> izy zao manaraka raha koragnin'ny tômpony, de <hesitation> manaraka tany jiaby homban'ny tômpony koa izy, de tsy mangery an-dakorin'ny tômpony, de <hesitation> tià mikidikidy ary mipetapetaka amin'ny tômpony koa.